<hesitation> bio achu chura a we ataba xa luxal bia lokobel ta awatwati xide no isuan? Iau bia xa luxal ta xa awatwati gita bia luxal dita puchaxi taman pa. U ba xap, u ba xap axui lan, lan xa kabala, u ba axui pan ye o u axui pan ixa ngali bi nawe u xani naba awatwati u, no xo in lau a no luxal in, in lauteng, bala no mareng. Gita, gita atalawa gita xa talxe sin xenxen xenxen axap xa awatwati gita, bala no luxal in loxobel a xa awatwati gita auina naba tabel axauchi tuba, tuba lauteng malen pumkin a xa taltali del <noise> a xa tali del sin no isua a aupa maloi bala no mat <hesitation> luxal a awatwati gita. Gita cha gita xa nan li gita xa we gita na ngan xani no luxal in, in itan lan mono ngali xosara gita, bala no luxal abala dita san ngali dita achura taman Ngali awatwati gita, bia no tapiok bula u ba tuni pan ye, uba xap awali lan dan una axui, amuina nawe u aturunxi lan dan bia xan mamainang naba, naba san sanli lalan abia dan ta lalap. Bia ya ga we bala no luxal abala nawe gita tuni no gita ba lasi no isuan gita naba tapas axau. O no tuba uxap axui lan abia mareng lan dan mi, uba tuali cha uba xati u na sumi ngali naba awatwati no isuan u, bala no mareng bala mat mat namang in axui no luxal in ti axa xosor talitino mamainang sin gita ma ga xa awatwati gita. Bia no luxal arara na <hesitation> la papan ye, na xap nax xap a chiga lan dan mi abia mareng kabala ngali gita ba axen, gita na <hesitation> sumi no ngali naba mamainang, bia mu.